Ny fomba andanjalanjana ny sakafo misy hanitra sy ara-pahasalamana rehefa mahandro ho an'ny fianakaviana de tsy atao maro karazana loatra ny hanitra ary izay hanitra izay mahazatra ny rehetra no ampiasaina. Mampiasa ihany koa enao sakafo maro loko, ny legioma maro loka mba ho ara-pahasalamana de tsy adino ny voankazo rehefa mahandro hoan'ny fianakaviana.